Beu teu go tela beteu tuu man tuu nen beya beu teu ta amana beu teu nebud go kura keu ko go tel beya beu bob ko tu'u geu beu pii kun keu lamke duniya be ko bu teu rayuwa man nena veneb pii muru mu mo veneb ba mu teu bobin jogo- jogo mu teu lin keu kuru mu teu yebud jana mudmuta ina mu pa ken keu kuru pat mu mo veneb ba mu teu lumu dom man deu veneb ma beya mu teu habdina yamko- yam kam ko bu bob kuu yam kam ko mu bob ko ga pat veneb teuteusen tuu rii mana keu like veneb be keu like mumu ko yam teu sen sena nena ne da liindu keu nena teu sen bang keu ne aa tusa mu teu san- mu teu muteu man keu nebud deu ko mu bob bike tukunu tamke geu mu bob- teu kein kam ama like numu be ko veneb gab sunu tun damu pa keen du wora mu hru wora keu yebud ta mu jan mu jan <noise> yil mabe ko mu ma ina mu teu man keu yildeu mu teu ta man keu kuru pat mokeya keu nema mu teu ban keu nena mu muteu duum man keu nebud deu ko neb kam ko vaksi turu son turu pat mu teu hab dina keu kuru duniya ru beu mo veneb ba kani keu nena nebud deu ko ito yanarii ko ne ning dan kin yana ya go pin beya nya'annagoru dai- daiga ne ning ko daa go ri nya'ana Da yana keu masikeu damuwa yilbe obe dana kin nya'ana ya dan go pina pinni ko yidda bom keu nena sen aa pin deu ya pin ba reu ko ina igam deu pin baru ko dai-dai ga dan-dani keu billa amko in teu sel da-da go nening ya dago kein dgnkein nyana nya wo'i geu dan ban nya bun bob go ke'in be ga a-a <hesitation> bani kanga sai da nyid da bomn kiin keu amda toine damuwa duniyberiko inda bobm keu akin ina veneb teu meu vallin deu ko mu teu lamke kiin tuberi ko veneb teu sin barin keu neya ai muta turu boba kuma nema mu teu tureu man deu ko mu teu lamke kiin keu kuru nebud ko igab kewa i pimeu ta turu ga moke veneb beya kuma moke yambeya yeburi i teu ta iteu mu ta tu nya'ana nya'arii ko mu ki lamke ru wora ma kou mu jan yebud keu kuru muteu ta lamke reu kina tu geu yam kam dan boba yam kam kou in bobga pat teu veneb nau yam kam kou in kumi geu inda ban too ben mani ben beneb aibe ko kuma nii tu nya'a ta seni a-a tu nya'a kunu nena <hesitation> dayana ru seng kau nyam kam kou lumu seng aa ko kuma yam kam kou ija ban gali geu ko kuma ija <hesitation> sungulla kam i billi gen idan ta tuu sannbe piria ko kuma i ked jangiridai geu nena deb deu da tuuman deu indan ta tuu nya'an mana